Ndaara miilo huurŋo ndeen kaa o heɓa woowde winndude. So wanaa miiloɗaa kaa a mbaawa winndude ko njiɗɗaa. Sabi binndi jooni ana haɓɓodii e miilo. Tawee aɗe anndi ko mbinndataa, toɓɓere nde ngartaa haalde haala mun walla tiiɗalla mo ngartaa faccititde oo.